oyi va Tayilande ni pla nɛ ɓa wero patayi ma ho tonka han plaraso jurulu han boni sa han boni han hinɲan we wa'a bin wa da mube cɛnu mabenɛ ɓa damu cɛnu matete